Agar chet ellik do'stim biznikiga kelayotgan bo'lsa, men unga avvalo ob-havoni qanday ekanligini tushuntirib o'taman va shunga yarasha qalinroq yoki yupqaroq kiyim kiyishini tavfsiya qilardim.